زه به د دې سفر لپاره تر ټولو مخکې ځینې خاص تمرینات تر سره کړم یا به یې زده کړم، تر څو چې زه وکولای په ښه توګه غره ته وخیږم. د هغې تر څنګ به زه د غره ختلو مخصوص بوټونه او مخصوصې جامې له ځان سره ولرم. همدارنګه زه به هغه وسایل چې د غره د ختلو لپاره په کاريږي، هغه به ټول په یوه بکسه کې له ځان سره ولرم، اوبه او خواړه به هم په کافي اندازه له ځان سره واخلم.